Aotra, dimy, folo, folo dimy ambe, roapolo, roapolo dimy ambe, telopolo, telopolo dimy ambe, efapolo, efapolo dimy ambe, dimampolo, dimampolo dimy ambe, enimpolo, enimpolo dimy ambe, fitopolo, fitopolo dimy ambe, valopolo, valopolo dimy ambe, sivapolo, sivapolo dimy ambe, zato.